Raha kôranahy manokagna dia tsy mitombina aminahy zany hoe hitondra tegna tsy <hesitation> tsy <hesitation> manankina amina resaka fivavahagna zany ianao. Azony <hesitation> hitany <hesitation> azon'ny hoe <hesitation> ny fiainagnanao zany a tsy mandehandeha ho azy raha tsy eo Andriamanitra. Dia ny dikany a tokony hoe ampiarahagna fehizay a ny fivavahagna zany hoe ny fifandraisagna amin'Andriamanitra zany a dia mba hampatsara ny fitondrantenan'ny tegna.